Ny raha tsy maintsy atao zany mba hahatonga antsika ho ampy rano da ny fametraha antrano ao terimôsy da asia rano mafana, da isakin'ny maray vao mifoha da tsy maintsy misotro amin'iny rano igny avao. Da lafa miboaky koa da tsy maintsy mitondra rano vimbivimbinintegna egny satria lafa tena mitondra an'iny rano iny da mba misy ho sotroa amin'ny tontolon'andro zany da igny no miteraky fahampian-drano amintegna ao.